<noise> daan ajua̱nꞌ rí najmúú nána̱, daan xó daan, <hesitation> daan ajua̱nꞌ, daan wapa, ikhaa rúꞌkhue̱n ñajuun ikhaa daan, mi̱khaa ikhaa xndúu, mi̱khaa maa, mi̱kha maꞌáan ikhaa <hesitation> xndúu xuwi rí rí nagájnuu xuwi máján, me̱go̱ꞌne̱ wámba̱ rúꞌkhue̱n mi̱khaa maa ne̱ jma̱á yatso̱, rúꞌkhue̱n juun rí daan rí <hesitation> nutháán xa̱bo̱ daan ajua̱nꞌ rí wapa. Xómá ikhaa rí daan, daan rí mi̱ga̱ mbá mbá rí mba̱a̱, xáne ma̱ríga̱ mbá ndxa̱a̱ a̱ꞌkhue̱n ñajuun xó ajua̱nꞌ iꞌyóo, i̱tha̱án ajua̱nꞌ rí mba̱a̱, gíꞌdoo nakhúu jma̱á ajua̱nꞌ rí <noise> nathuꞌán awúun ne̱, ikhaa rúꞌkhue̱n natrama díjuun rí mi̱ga̱ awúun ikhaa ajua̱nꞌ rúꞌkhue̱n, gíꞌdoo mba̱a̱, xa̱bo̱ tsí mbaꞌiin ná-na gu̱wi̱i̱nꞌ ná mijna gu̱wi̱i̱nꞌ xa̱bo̱ o asndo mbá skíñúu rá mbo̱ꞌ. A̱ꞌkhue̱n ijmaa daan rí mba̱ꞌo̱. I̱mba̱ mbu̱júꞌ <noise> xó rí daan, daan tsígo̱nꞌ, <noise> daan tsígo̱nꞌ juun xó rí. <hesitation> rí ja̱ꞌne rí ikhaa ra̱ꞌmáa̱, xó gúwan, xó mi̱ga̱ <noise> ná tsígo̱nꞌ rí nuxe̱ꞌ, <hesitation> mi̱ga̱ ikhaa <noise> gúwan, gúwúun ixí, ixí rí <hesitation> o gúwan majan mbo̱ꞌ ma̱gu̱ma̱ mújúun ja. I̱mba̱ mbu̱júꞌ ríga̱ mbá daan rí nutháán xa̱bo̱ daan a̱gua̱á, ikhaa rúꞌkhue̱n nuni̱i̱ rí naꞌga̱a̱ majan, naꞌga̱a̱ majan. O <hesitation> mangaa máꞌ mbo̱ꞌ daan rí, daan <hesitation> xnuxu̱u̱ꞌ, daan xnuxu̱u̱ꞌ itháán xa̱bo̱ buanuu, ikhaa rúꞌkhue̱n ñajuun, naꞌga̱a̱ majan, naꞌga̱a̱ máꞌ yaja jayu awúun ne̱ ikhaa. <hesitation> nutháán xa̱bo̱ jú rí ikhaa ju̱ꞌuun xúba̱, xúba̱ rí ma̱peꞌtso muꞌúún xa̱bo̱, xúba̱ yoo, <noise> xúba̱ xe̱go̱, <noise> xúba̱ xtá mbo̱ꞌ rúꞌkhue̱n juun <noise> najmaa ná napeꞌtso muꞌúún xa̱bo̱ xúba̱ rí xígu o daan, xúba̱, xúba̱ ajua̱nꞌ mbo̱ꞌ, <noise> rí nutháán xa̱bo̱ xúba̱ chína̱ xa̱bo̱ buanuu wajiúú, <noise> jamí xúꞌkhue̱n najmaa ná kosína̱, awúun ikhaa ná na̱gu̱ma mújúun ná <hesitation> guꞌwá rá ná na̱gu̱ma mújúun guanitsu. <noise>